एक दिस एक वैज्ञानिक आपले प्रयोग करता अस्ताना। अचानक तका आपल्या कॉम्प्युटरार वेगळेच तोरेंचे। सिग्नल्स आइलो ते ताणें पोयलें हे सिग्नल्स पृथ्वेचे नहिं। पण कोणच्या दुसरे ग्रहाचेर थांव आलेले ताणें तांकां। परत सिग्नल्स धाडलें तोडे उपरांत ताणें प्रतिपाळ केलो। पण तांची भाषा तका समजली ना ताणें आपल्या वडिलांक। आपल्यास्वताच धाडलें तो आपल्या वडिलांक हाडता ते। म्हणसोर एका हूनड्रान विराम काडोलें आनी सिग्नल तुंटलें।